<noise> isyinu sindandi nokune, <noise> ndinokwa sana sana ukuma munumbula jango <noise> umunu vivombe ibiasara, <noise> umunu vilima, <noise> kwasababu avo <noise> vilivumbe ibiasara <noise> avo vovanonu, <noise> nandomana najune naninokwa <noise> avanu vandaula andaula apo kwasababu, uwesa, utaa unokwe isyinu, syee nasio uwesekana. Lakini umunu viumba ibiasara angakufusisya ikinu, ukwelewa, itandininu ndiumira apa ndivombile ndaule, imbaka? Ndisikira apa lakini ungatamwe numunu umbivi nakakwikisi lino isinono. Najisi ukwipamaoto, umunu unonwa akuwikisisye inonu, umunu umbivi jakuwikisya isyinu sivivi, nandomana ndandinokwa sana umunu vivomba ibiasara, <noise> naumunu, vilima. Kwasabu uvu- ungalime, nukaitse, ungalime navavana navakaha, sovera ulusisibaya umunzi, maana vanganokwa ikisebele jiviluta kudenya munzi lino nupulimili, avana niviluta kudinya ikisebele ndakwi kyakunyanya, kiva nakipali pakubita kuda kove kibie kedenya. Nandomana, vave ndandinokwa sana umunu viwomba ibiasara, uju ikiv- ikip- ndeiki tulondele indalama, itsakuu- itsakulisa avana. Na umunu vilima ndandinokwa sana kwasababu uju aaha! ivi- ilima avana vamwene, valahitsa.